أنا نتمنى يكون عندي طباخ شخصي يطيب طياب يطربق طربيق خير لي من الشيفور ها الشيفور شا ندير بيه هاني نسوق أنا ما عندي أصلا سوقه أنايا ما عندي وين راني نروح أنا نخير واحد الطباخ على الأقل مرتي ما تزيدش طيب تتهنى على الأقل كي تجي طيب طيب غير ساعات طيبو خفيف و هم خليه يطيب الحلوف عليها خليه يطيب و يحرث.